Like I here so, I geh my friend wat she know my behavior. Like when she come around me, I show her good face, if I get anything ehn you know I share with her. I explain some my <hesitation> my problem and things to her where she understand. In case of anything, wen somebody- good person coming my way, they will go and find out from my friend how my behavior looking, before dah person will come on my way. If I get good behavior in me, my friend will explain about my behavior to dah person there. If I get bad behavior me, my friend will explain dah bad behavior to that person. Then right away, if dah good behavior in me dah person will come around me. When dah behavior dah person will escape from me, because my friend nah already nah explain about me.